ནེག འཐོགཔ ནགཆ གི ཁ༹ཏ་སིམཔོ ཐང་། ཆག་ཆེ་གཟོ་ཆུ་སུ་བ་ཆེ་ན། གོ་ཐང་པོ ནགཆ གི ནེག་པ ཧོན ཟག་ཏེ། ཨོ དེ་གི ནག་ཟེ་ཆུ་ཐམ་ཆ ཐེན་དི༹ གི། ཀོ་ འདིའི ལྷྱམ་པྱ་ཏེ་གི ཁུ་ཁུ་ཐི། ཨུ་ན་ལེ་པེ་གྱ་ སི་པོ ཐག་ཏེ་གི ཨ་ཀར བེན་ད༹། ཨོ་ཆུང་ ཐམ་ཆ་པཡཀད་གི ལུག་ཟག་ཏེ། ཆག་ཏུ ནཔེ་གསི་བ་ཡང་ ལུག་ཏི༹ ལྷྱམ་པྱ་ཏེ། ཀུ་ཀ་གི ཨོ དེ་ལོ་ནོཀ་གུ ནོཀ་ཆུ་ཆོ་གི གྱབ་ལེ། ཆུ་ལུག་ཏི་གི ལྷྱམ་པྱ་ཏེ་མཁའ ཆུ་ཀུ། ལྷྱམ་པྱ་ཏེ་མཁའཇི་པོ་གག་གི་དེ། ནགཆ གི ནེག་ལུག་དིུ་ལབ་བྱ་མྱམ་པྱ་ཏེ་གི། མཁའ་ ཆུ་ཀུ་ཨོ་དེ་པྱ་ན་དེ། ནེག་ཊི་ལབ་ཆག་ཆི་ཡེ་པོ་ ཐང་། དིམ་པོ་ཐེན་སིཤ་ ཨིན།